Bueno no ni refrigerador chi jati'unyo ja kunchava'ayo nu nani chiva'ayo ntey'u, chiva'ayo frutayo, chiva'ayo ehhh in ntɨɨ kuti cosa, tinána jatiwi te nu yuaán ku jaá chiva'ayo ini refrigerador nava kuna'á xaánga osea sa'aga durar teé kuatiún kueéyo. yuan ku funcion ja ku'únva'ayo in refrigerador.